﻿जुलाई भी जो है नि अपने आप में दूसरा महीना की तरह खास है। यो जो है साल को <noise> सा त्वों मिन्यो है अन दना कई यो जो है बारिश को टम रेवे। अन दना ही बच्चा बच्ची की उनकी छुट्टियां पूरी हो जा। वे धीरे-धीरे स्कूल में वापस जाबा लाग जा। बच्चा बच्ची का प्रवेश हो वे विद्यालय में तो उनके कान ने किताबा, कॉपीया खरी दे। पानी से बच बा कान ने छतरया ले वे नि वे गिला हो जावे और भी घणी खास बाता रे जुलाई का महीना में खास बात है। एकदम ठंडक वालो है अर टापरया मे पाल वाल भी ताने।